אחד אללח׳טאת לי ח׳סית פיהא בקוوة כאנת למא כאן ח׳סני נואעג׳ שי מוקף צעב פי חייאתי וכאנת ענד׳י ח׳וף כביר מן אלפשל כאן ענד׳י ח׳ייאר ח׳ייארין <hesitation> אמא נתערצ׳ אואלא נואעג׳ אלתח׳די בכול קווה ח׳תארית אני נואעג׳ו ופעלן קודרת נכון קוי ונבקא ת׳אבת פאלמוקף בעד מא אה מרת אללח׳טה ח׳סית אנהאני כתסבת ת׳קה כבירה פי נפסי ואנהו לא שי יומכנה איאקאפי.